جادوګر چې راغی، شاګرد یې یخ وو. خو یخ یوازې فزیکي نه و، بلکې د ویرې او بې‌باورۍ یخ. جادوګر د ملګرتیا یو زوړ سبق ور یاد کړ، او لږ لږ، یخ نرم شو، شاګرد خپل اصل ځان ته راستون شو.